භාෂා ගැන කතා කරොත් <hesitation> ලෝකේ තියෙන ප්‍රධාන භාෂාවන් තමයි <hesitation> සිංහල ඉංග්‍රීසි දමිළ චීන ජපන් කොරියන් ඉතාලි ජර්මන් අරාබි ප්‍රංශ හින්දි උර්දු තෙලිඟු මලයාලම් රුසියානු තායි වියට්නාම් ඉන්දුනීසියා පිලිපීන් ස්පාඤ්ඤ පෘතුගීසි ලන්දේසී ග්‍රීක පෝලන්ත